अगर आप चांदन कि आपा आंखां ज्वो छिन सि हमेशा सुरक्षित रौं। त सबसे पलि एक काम करा। रोज सुबेर जल्दि उठा। के मैदान मां जावा। के पार्क मां जावा, तौ दूब रौंदि उग्यीं। ते पर नांगा ख्वटा चल्लं आपन करीब दस मिनट तक, तीं दूब पर। आप द्योखला, आपा आंखा तेज रौला। ये का अलावा टीवी मोबाइल। यूं से भौत दूर रवा। थोड़ा अपणि आंख्यूं ते आराम द्यौण चेंद। अगर आप द्योखणां छिन, भौत देर तक टीवी द्योखणा छिन त आपते लगोलू कि यार आंखा मां ज्वो चि जलन जन सि चि ह्वोंणी। त तेसे दूर रौंण चेंद। सी ही तेसे हमरा आंखों कि भौत अच्छे से देखभाल ह्वे जलि।